Taa, ma awu imezi ache-lah, ma-ayie imezi akim, imimem, mimem azi, na weyi, iyanfe, ami-tie-tie ta jua-jie nomu-ta, nim, tah, aworu afie, mta awa-azor-oba, ayin, ibu, na-azor. oba ma ageyi imezi, alom, aki-jaah, akeni-bu-zi yanfe ta, eny ta, zi-imezi ameh, aheen. ajua, ja-jie nomu ta uko ala, ma ayor, jie-gu memeh, ma-awey ejie adua, kalene meh, mea ejie adua, ne-gre-epa iyi-yi, waa, tsa-tsa, na-mi-sua meh ahie, ajua-awey-ejie adua, dimadim, ohr nema awaa aheem tsa-tsa, isom alah ma awey-ejie adua yaa ali-isom yaa, ma, wey ejie, ada, norno-zi, ma wey ejie ada iyanfe aheen, ajua jie nomu, ta, mta awi, azi-tie, tsa-tsa, mte. esi ador, orr wee-zee, awui tie yaa ni-nu-ukro nem bi nor, oyo-yor meh, ahuen awey, ejie, adoon, yaa, wey ni-zi ih wey esi doon heen ami, keki bum, na awey jie ado-ora, meh waa, tsa-tsa, agume, alah ma ajua, jie nomu-meh, mka-ki fua, akpo, aba akwo, ade, ne-menyi mta, akpo, amah, mtie. tsor-oku, mka, awey mezi aki, imimem, efa-zi ne-ija-de, eta. a wu, meryi tsa-tsa, ebi ta lag tsa-tsa bene, aheem, ajua-jie na-awuyi, wuyi, waa tsa-tsa ukro alah ma, ayor, meh jie-gu, menimeh, aha, ayor yaa wey, ni-zi oyor, heen, mbi na-ene, mbi na ada yaah, ama, ayor, na afuuyi, waw tsa-tsa oh nam aba yor, kali-imimeme, ma wey-jie ada, na, ayu-tie ukro ali-ene ayor memeh akene ayor,-ukro, ameya wey izi, oh yor ku, jiji, isome yana, ona-ma awey eji, adua domudomu oh na ma atie, tsor meh na Ah-hah. aju-jie nomu. na afunyi. afuyi waa tah-tah. nami. anah akpo. namí itíe oh. oku nam. awey-ejie adaw. awí-ímeȝí aka ni. kwa-aȝi meh. wey iȝi owey-jie daw him jíĵíe yaa gbaka. ami-erey-rehim. ovor okpehe. ísim ebi ende-ofue-ȝe mah. kí yor memeh. nami awey j́ie adaw. dumu-dumu nami ator na meh. den alah mah stor meh īmimeh. ali memeh ni-nah. kalegem. ko-huu meh. nkí alah ba ejie adim ko huu meh. awiu tei yaa na. ahim aba. ayor agu. ayatah. nami awey j́íe adaw. nami. atie tsor. atsor meh. mah wi-oku. nor. ofue-eȝe. amah. tsa-tsa ntah awej́ie adu nah awiniyi waa tsa-tsa okrow alah mah. yor meh. ni-meh. mah ador okpehe nebe-orgaa. ní morga anu. awah ahim. tie namí mah. awey-j́ie adím-imimem nama awi meȝi aya-agu. aha. aya-agu yaa woyí niȝe, oh yor hinm ijije isom yaa. aka fuu akpo. aba de nimeryi. ntah aba akpo aba nah. ntíe. tie okuu ni-ehu. nomu kpem akí-yí-chu iwiy okrow abah mah. ade nor. ogo. yor meh. ní meh. namah ayor. nama ayor. onu meh. mmeh akí neh buȝi-ngba eni-tíe-tei. enka. dekalem nta aja-jie nomu-mu tah eeh ta Aaha ní-mama yeeh neni. aba yor ni. nta. aha ni ewa tie. kie ka yor. nenah waa tsa-tsa. oh na. yor kaleem ween tsa-tsa meh. ma-kwo. owe-j̄ie dey īchuí-ru wi mande ni kwom. iȝ̂e. otie meryi ba-de hun. ichu. iȝ̂í otiē meryi hun nem-noro. izi oh. haa ni mama. kamah nam aba yor. ni-kwom wah tsa-tsa. onu-nikwa ade alah ga-de kalem waan tsa-tsa meh. na ba. ifu-oh. mah-na ada awor ni ba. awey ejie adaw ahim meh. akun awor yaa. wey ní-ȝee owey jìē daw hem ní? omu-ah si musi. nn-asa jie na afuyi-afuyi waa okrow. alun. supposee oyon meh ni meh alah mah. ayor memeh. mah do-okpahe nobe-ogaa. nobe-ogaa no-owi morga. hem. nn yor kwa. mah. ayah akwa akwa nah. ebi. awey eja adaw omuu. alah ma. ayor akwa tie morga. ahim awey ejie adaw akwa Na awi iyi-yi, waan tsa-tsa, memeh nam, abi wey-jie ameh ador ah akwa mem, ota ba awey jie adua kalem, eta-ba afu, aba meh, aleni awi-iyanfe memeh ne-ni, ibu, zeba mem, memeh neni, oh me-ejie adam kpa mem, aju-ejie nomu- mu afunyi afunyi waa, meme neni awa, odomosti ahem meh odomost ameh, kie imimem waa de-enua, mem no ma wan aheen na, alena awa-aheem mem ajua-jie nomu na, awi-iyanfe, alena, bu zen-ba mem. ene-tie-tie, eta agoro-zi, mkalor, ikwo alah gah ayor, asi mem, akam lor, ayor-azi-ta efa kwom, Awey- ejie adi-maru, akwa, ija-ja-jie, odide tie-tie atsor nede, owe-zee, oh main ejie, adom kali, imimeme, ene-tie-tie, akwa, ija-ja-jie, ukro ala mi, ayor, kali imimem meh oh na ma awey, ejie adua, kpem mena, oh na aya akwa ija-jie aheen, mem ma-fi tie yaa mba, ba ayor, akwa, ija-ja-jie, ayeeh m-ayor, wuyi na, ba ayor aheen, oh nami aya-akwa kpem, aki ko-huu mena, ami mba-ba awey- ijie adua kpem, akeni-aba awu, agbah aheen, akena agba-ta eni-tie awey ejie, adam akpa, so that oh nor <hesitation> odor-doi tie, tie isi, manu yaa, alah manu yaa meh awor, ke-ke, bu na ba awey ejie, ai-mimem, ameh mena waba, awey ejie adi, na- awi- awi waah tsa-tsa-na chu chu wey-jie de kwa, isa-jie, lah mah, apria-yaza mee manuya nomi mbi ba awa noh, ayaa ada, weyjie de, kwa, kejie de imimemeh kwa kalam chu-chu, wey-jie dona kwa ogbo-gba, ogbo-gba tie-si nede-wormah imimemeh ta gba tah, tie, ejie adam kali imimo-oh, kala, adua, tie-tie akwa ija-jie koho manu, yana wey ejie de, kwa, ma ajua-ajjie nomu, a ukro nama ayor jieju meh

Enta. haa ni. mama yaa. kar moona. tíe. ne-ni aba yor bene. emenu. nah nama. ayor. okru-okru. oh-yie meh nah. mí fua akpo. aba kwo ade-nemeryi aba-nah. mbi tiê-oku yaa. woyiê. nī-ȝee. otie. kwa himm. aha awey-jìê adaw weyi. naba. adua. akwa hím. onama. awey ej̀íe adaw. akwa. íj́a-j́íe meh nah mba-ba awey-ejie ameh adaw. kpem. mah aja-jie nomu tah memeh ne-ayor meh. ahh aweyí eȝee. mande. ache-lah tah. ma bua. ade aka. keni ȝee tie. keni yaah. iyafe. awu-tíe yah. iyâfiê no-oru ogba-hu-huey ene-ne waah tsa-tsa meh. iȝee. alah. awu. iyafíe boh oro-ode-j́ie yaa. oh-ni ku awi-iyafíe amí. alah wayaa. enemeh awaa ija-jie aheem. enta-no-ori-ri waah tsa-tsa. ane ni aba anu. okpebí kalo okposi. eneh tah. abí isi okposí aba de kalam. awu-tieyer. no-okposi neyi wan-tsa-tsa ikunu. iyafie ana. ala ni-ni ka-ni waa. kení awaa woyi. iȝee. otistor keni yor. keni de kalam oh-okpahe. ada. kemi weyí ìyafíe amah. mkali. ne-ni aba. ni-iyafie. ako-oro. waa. yie-jie-oh-no yie-ji okwa-fua. oh-ni-j̀í okwa-fua ameh alímeh. na-ma nu-ni eeh nama atie. tie-moh. oh. ma. fie meh. awi-tíe yaa. oji omu-mu. aka fie oji omu-mu. yaa. waah fíe no-oji yaa dey. alah ma. fie. no-oji omu-mu. memeh na. fie oji ayaa dey. meh oji yaa dey no-oru. nyrah dui. ki ye-chu wí-du meh ada meh. meh. na aba wey-eji adam kali meh ana meh na. mimeh ameh tar ba afuu agbah. himm. ofio-fie ta bi-isi ahimm neji okwía-fua. oro-alami yio-ki-tie meh. ni-kala ahani. mbi ba tie stor meh. oh na-mí ebi abah ati stor meh. waa ní ako-ori ȝee ada-rey ni-ichui adwi. tah. ku. ba tie stor. kume. wey-jie de-imimeh. kume. wey jie de. imimeh amah ali-meh. kume. maa. ku-wey jie dua. omor-maa ameh. ala mi bi meh na-ma. amaa meh. oh-na wey jie aduu ahem aguyaa na. aja jie nomu-mu. na wimeȝi akwa. keni aȝi yeeji Waah aj́i-aj́íe nomu. waa hanī kenī keni yei-īgbafe tīe. na awi. iyafe. oh nena awi ejie adi igbafe. ameme. ma waa. ade-nom. kaney wey jie dé igbfe ame nom. iyafe. ameh. aleni. itie-tíe agu meh. negre-pa. iyie. waa. alení. etīe meh. memeh na bi. tie. na-ba anu. akwa. ījā-j̀ie īj̄a jīe meh. ej̄īe daw kane-ni kwo egba. alana aju jie omu meh ora aneni iku-nor meh. alema. nena awor. obuyaa akwa tah. obuyaa ameh. alení ikuno emeh na ba wey j́e adaw meh kpeem akwa neȝe. mali-iȝemada. iyie-haa. ní-kiē-kiiey waa. alor mah atie-tsor tah ka. aju-eji nomu-mu-tah. woroȝi. ki imimoh keni-ȝi. ko-ofio-fie si kwa ni ka nem. atie tson meh. ayu-tiē yah. níka. lor kpa ina-no-ofiofie. tīe-tīe akí-ímímeh meh ofiō-fie ameh. nami iỳor igee meh. niki-keyi wa alami. atí-stor. meh ayu-tie yaa nn ka lamh kpa īna-no-ofī o-fīe meh. no-ofio-fie tie-tie. abi sa-aki imimeh-meh. ofio-fie ameh namí íyor-ji meh. nīkie-kie waa. alama. atíe tsor nhaa. neȝe anemyaa. ki-na no-ofioo-fie ameh ko-oro. amah si dekalimimem ne-grek-epa. iyíe-yi tsa-tsa. yeeh. nn-fie-yaa. ahaa. fíe yah. tah aȝi. neȝe. alamah ayor meh. no-otietie nom nn-ka nu-ni. nor-opiabuna adom-non ahim. opiabuna ameh. alah. adeno meh. īmímem. tah ba gba hímn beueh. nta bi na-no-ofio-fie. kpem. akah. nem bi na ofio-fie oji omu. beneh na. meh eȝe mali-ezemada eȝemelíȝí-mada zahah. meh meme nemah. awee-eȝe. oyo-yon ama aki meh. yaa yor demomoh. oh neyeh. íkwa. agba. meh. alyí. aj́u-jie nomu. akia. aye-eȝe amah. yah meh neyí aba ayor ami-ka-li. biem aja jie. nomu yíe-krieh. aja-jie onomu. yaka. awa akpo. achu. yaa. ba akpo ameh abi. whoo. ze-gba. ya-ba. aba. de nímeryi yaba. anah. ya-bi. isi awi-ru. yakí. siri-yie-ru meh. leyeh. siru. meh. alami buu. zeA-gba omeh. ahaa. no-okpo eeh nami mah. ako-onuni Mah. haa eyie. o-Lorȝa. nn-noh okpa meh. tie. yaa. bani-ero-ero. aki i-jie. atie-egu-atie-ero. nami. isi oru iri meh ala moh oro-amed. abi-isi bi naméh. nam kalor bi ku-nu nam meh ala-ma, ben-ende. abi ju meh. ende. okposí-okposí anied alami. abi ju meh. onu nam appu okpo ameh. nam iri nor-meh. onam bí ju nam kali imimeh kala-wor. bi ku ji-na meh yeeh nan maa-ayor opro-pro? meh. okpo ameh alimeh agba kpo-poru. yaa. ni gboru heey. oh tah na hie ísi ekleda ana meh ebí meh heey. wu ìsí-ìklede ana ebi neyi na yie-etar. oh. ahim-si aku agba yaa waa ha agim. no-oyim. ora-ana alayor na meh ani koru yaa na. nn-ka haa ni emah ada. cha-yíah yaa tie. memeh. ney. raah aki. maro meh. eti bu ku. kali maro. nor-oda-dou. okposi. tie-si meh eȝee. alor okpahe bí sí ebe-ȝee. kí yor meh nom yaa aj̄a-ji nomu kalí maro. neku manayeh nameh. ne-ku. ayor dimomoh kalí maro nai meh. yaa. yor meh. yaa wey-jije adi-maro kposí. kposí etah. aja-jie nomu etah awey-jie adimaro. dumu-akwa. etah awey-jie adi-imimeh ameh akwa ne-eȝee ali-si meh. eȝee. ana ali-sina, kor-ba-na aja-jey-yaa. aka bana-aja jey nomeh. waah ba ache ade-nikplede, alah. ache. ade nikplede meh. otah nu-ni eȝah amah. ache. ade-bi ikplede nomeh. alah ajua-jie. mba. ajua-jie nomu-mu mba moh mah ajua-niȝee. eba-oh mah yeeh kukerey agagah eba oh ma. awor ora. yei-bu ȝee-ba yaa. akpo. abi whoh. zeeh-ba. orr ba haa-ni-ni oka yanah tie. mba-ajua. jie nomu-mu. mba-ka yanah oh. ba yani nn-waa ana tie. memeh nami ajua jie. nomu-mu nami omah ayor meh. waah-hanni inn-jie. nomu-mu nami omah ayor meh. waah-hanni inn-wor-ora in-ziunui nn-ora akpo. wanni nn-waa ka. chumande